والله في الكويت عندنااا العطلات الوطنية يكون اليوم الوطني يكون خمسة وعشرين فبراير، في عيد التحرر كمان يكون يوم ستة وعشرين فبراير كمان في عيد الفطر ،عيد الاضحى يعني كلها مناسبات مميزة يعني سواءالاحتفال الوطني او بالاحتفال مع العائله والدين هذه العطلات اللي بتكون في البلد؟